Plane ba birkhung ni urimung bini bwkrang ni goron tei bini bwkarngtwi nokbar laimani raidatwi. Birkhung urinani kaam rok wngkha thrust lift gravity tei drag. Thrust ni phaan bai khe plane bwsukango thangnwui mano. Lift ni phaan bai khe plane kuchugo kawui mano. Gravity bai khe plane no tola o tubui mano. Drag ni phaan bai khe plane ni cholimung no aste khlai mano. O kaam rok khe plane ni bwkrangtwi kwbangma raidatwi nokbar laima bagwui se ongo. Plane ni engine bai se o nokbar no plane ni bwkrango rwjago.